Ye avion naá ña iniso jnu aciti a-a gasolina na nandɨꞌɨ ye avion naá lo n-ndokoi te jue'ei nuu luju.